که څوک ماته د ډوډۍ بلنه راکړي او زه ونغواړم چې لاړشم، نو کولی شم په مؤدبانه او درناوي سره داسې ووایم: ډیره مننه د بلنې نه، واقعاً ستاینه کوم، خو بښنه غواړم چې دا ځل نه شم درتللی. هیله لرم بل ځل به یو ځای کینو.